<hesitation> Arannde leyɗe amen ɗee kaa fuu, kollamo misiideeje; ɗum woni arannde. Caggal muuɗum mi hollamo nokkuuje adiimeeje leydi ndii; caggal muuɗum duu ana waawi